Thavuni kwinjira nyingi muno cia gutumira thavuni iria tutumagira nacio. Mbere ni nyambiriria na kugweta mikthemba ya thavuni. Kwi thavuni ya kivanoke kwi thavuni ya maii. kwi thavuni ya mutu. Nitwambiri riu na thavuni ya kivande. Nituthambagia thavuni ya. <hesitation> Thavuni ya kivande nitutumagira na kuthambia indo. ana ya maii natutumire kuthambi indo. Na gitumi tuthambie indo na thamuni nitondu. thavuni ni irutaga giko. Thavuni ni irutaga maguta. Thavuni ni itheragia. Tungiriia irio umunthi tuikie thani indo icio twa twatumira kurira tucikie tu mairi uguo tukinaruta indo icio tikorwa itheru no twathambia <hesitation> Tungithambia indo na thavuni indo icio ni itheraga. Na tena thavuni ni ithondeketwe undu wa kuthiria germs iria ikoragwa ii guku yerarii <hesitation> Ona nginya kuu nyomba tu nigu korogwa twira tu. gems tutanyaga na riitutumagire thavuni niundu wo kuthiria germs. Na ii tomuruke kega indo isio nugutumiira no ukithie kutumira indo iyoingii ni ugutumiira ii ntheru takantheru niugutumira ii mbega itaena kataena giiko. haya Thavuni nituttumagira kuvura nguo. Tuvuraga nguo niundu wakii Tuvuraga nguo ithere. Thavuni ni itheragia nguo. Ni irutaga nthithino ni irutaga tu araina tariuana ungithie withiirirue ni cai. Ungivura na thavuni ni ya thera thavuni cia kuvura nguo ii tumiruke twega tuiia nguo anawe wikirite uguo kana uthieta na njira ukegucekaga thavuni iyo ni nguo iyo ni iranunga wega ina kamuruke kega kara karanunga nginya wo mwenyewe ukenda ugakenera kamuruke kau nitathambagia nyomba na thavuni nondu wa kuvaga tugunyu na tutambi turia tutambaga na ringi nondu wa kuthambia nyomba na thavuni. Niguo nginya germs iria igukurwa ciekwa ikue na nyomba inunge wega. Ana wikarite kuu nyumba niuregua kwina riera riega tondu niuthambirie nathamuni. giko nikithirire. Nitucokaga ana nginya cioro na nginya kioro na cioro nituthambaga. Na nimuici uguo cioro inungaga no tukathambia na thavuni no tukathamba na thavuni cioro icio niikuthera. Na nginya. <hesitation> Nginya mundu akithie kioro gigakorwo gikitheru. Gitakununga gitaguikatia. gitaguikatia. Kioro ni kitheru kiorogitinathira nyingi. kioro nikiranunga wega. Ananja compound ugakorwo wina compund ya kuthambua ndutha mbie na thamuni. Na thavuni ya maii. kwi thavuni ya mutu na kwinacio nginyo cikoragwa ciikiritwe manungato. wethamba uguo ukegua nuuranunga wega. Wavura nguo yaku na thavuni iyoni karanunga wega. ni katheru nginya we mwenyewe ugakenda Nginya we nowenyewe uthiite uguo na njira <noise> nuregwika wi munungu nuranunga wega na nurekatii. na indo icio ni ntheru. Ana nginya indo cia kurira. Na twa indo cia turira. ana grr <hesitation> Rimwe ana nginya itii nituvuraga na mm Na ma ii na twikirite thavuni niguo itherathere na nitutumagira nginya thavuni kuthambia ndirisa niguo anacio. cionekage ii ntheru na tugacoka tukaigiria wega na thavuni na tugeka weega maundu monthe na thavuni. Ningiuga thavuni ni mbega. vaii ya muti ya maii na ya mutu.